Ǝŋ wɨ la nya kɨ osukupipǝ o okosopipǝ pɨ ko unitɛsɨte wǝ́ a lóo ko univɛsɨte wǝǝ a láa nya acʊma wǝ́ a lóo ko univɛsɨte wǝǝ pɨ láa taanɨ acuma pɨ koonu lǝ̈ ka nya lä wɛlɛŋrǝ.,Ǝŋ ŋ́ lǝǝmɨ enyipǝ ya pɨ lóo ko univɛsɨte ǝ pǝ pɨ kpii rɨ lise pɨ lǝh pǝ pɨ po ko wǝǝ pɨ kpii kɨ pɨ kpii pɨ lo mɨ ko kɨ pe yeemi kɨ pɨ pa nya acʊma.